<audio distortion> aloha zany zaho da gny raha mila tsy maintsy indesiko, mila kitapo, mila cahier, mila stylo, da mila règle, da mila crayon, vô gôma. Zay aloha zany gny tena voalohany tsy maintsy complet agnatin'ny ah kitapoko ao.